Ko fia ko fanantanja, resaky fanatanjahan-tena, kôtrana manko zeigny, <hesitation> ankamaroany zegny ologna preska magnano bôly, igny zegny le tegna, <hesitation> satria le mahatsara an'azy voalohany tsy dia mifidy toerana loatra izy raha ôhatry oe efa misy terrain, raha oharina amin'ny basket zao tsy maintsy mila terrain manokagna, fa raha bôly zegny tsy de mifidy toeragna loatra fa raha ohatra hoe misy toerana malalaka, dia efa azo ilalaovagna bôly zegny tena mahatonga ôlô variagna lasa bôly tegna tian'ôlô atao.